stjórnvöld mótmæla því að Ísland hafi verið sett á lista ríkja með ónægar varnir gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka dómsmálaráðherrra segir að þetta lýsi ekki stöðu landsins í málaflokknum við erum stödd í leikhléi og höfum átt góðan fyrri hálfleik sagði Katrín Jakobsdóttir formaður Vinstri grænna í opnunarræðu landsfundar flokksins sem hófst í dag hún kveðst þess fullviss að að leikslokum muni sigur

nást mörg hundruð þúsund

mótmæltu í dag fangelsisdómum yfir leiðtogum aðskilnaðarsinna búist er við að meiri harka færist í mótmælin í kvöld lögregla í borginni

í Mexíkó neyddist til að sleppa syni

úr haldi eftir að vargöld brast á á götum borgarinnar á Seyðisfirði skiptir ekki máli hvort þú ert grunnskólanemandi

vörubílstjóri eða eldri borgari allir geta borðað saman hádegismat í tilraun með eins konar

miður að umfangsmiklar aðgerðir stjórnvalda hafi ekki dugað til að koma í veg fyrir að Ísland lenti á lista yfir ríki með ófullnægjandi varnir gegn peningaþvætti

er fyrsta Evrópuríkið í þónokkuð mörg ár sem lendir á listanum alþjóðlegur starfshópur um aðgerðir gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka tilkynnti þetta

í morgun á listanum eru lönd sem eru ekki talin hafa gripið til nægra aðgerða í málaflokknum

er nýtt á lista ásamt Mongólíu og Simbabve á listanum eru meðal annars Panama Pakistan Sýrland og Jemen Eþíópía Sri Lanka og Túnis hafa bætt stöðu sína og fara því af listanum dómsmálaráðherra segir ákvörðunina mikil vonbrigði við vorum auðvitað hér í höftum sem höfðu áhrif á það að

þetta kom ekki til greina það var hver einasta króna skoðuð sem kom inn til landsins og við förum ekki að skoða þetta almennilega fyrr en eftir það og

hafði alltaf fullan skilning á því á meðan við vorum í höftum stjórnvöld sendu frá sér yfirlýsingu í dag þar sem þessu er mótmælt ákvörðunin endurspegli ekki stöðu landsins og þess vænst að hún verði endurskoðuð sem fyrst í skýrslu hópsins í fyrra var bent á fimmtíu og eitt ágalla á framkvæmd í málaflokknum og hafa stjórnvöld unnið að úrbótum þau segja í þessari tilkynningu sinni að þau komist ekki yfir

á undanförnum vikum og það er auðvitað miður en ég lít svo á að það sé alveg borðliggjandi að við förum af listanum í byrjun næsta árs mótmælum stjórnvalda var komið á framfæri á fundi FATF í vikunni þar sem fjöldi ríkja studdi málstað Íslands umræður og gögn af fundum eru bundin trúnaði og því gátu fulltrúar Íslands ekki tjáð sig þegar fréttastofa leitaði eftir því Áslaug hafnar því að stjórnvöld hafi dregið lappirnar frá því að niðurstöðurnar lágu fyrir tvö þúsund og átján höfum við gert gríðarlega mikið og mikil vinna verið lögð í þetta og þetta hefur verið í algjörum forgangi í stjórnkerfinu að koma þessu í lag

ég tel málið þess eðlis að það

ég tel málið þess eðlis að það hundruð þúsunda aðskilnaðarsinna í Katalóníu hafa í dag mótmælt fangelsisdómum yfir leiðtogum þeirra fimmtíu og fimm flugferðum um El

flugvöllinn hefur verið aflýst vegna aðgerðanna og atvinnulíf hefur farið úr skorðum lögregla í Katalóníu á Spáni áætlar að rúmlega fimm hundruð þúsund

manns séu saman komin við mótmæli í en þau hafa nú staðið yfir í fimm daga ítrekað hefur komið til átaka milli lögreglu og mótmælenda eftir að níu leiðtogar aðskilnaðarsinna voru á mánudag dæmdir í níu til þrettán ára fangelsi hvöttu til allsherjarverkfalls og

í Katalóníu í dag þess er krafist að leiðtogunum níu verði sleppt

vegna verkfallsaðgerða hefur fimmtíu og fimm flugferðum um El

flugvöllinn verið aflýst stórleik Barcelona og Madrid í spænsku úrvalsdeildinni í fótbolta sem átti að fara fram eftir rúma viku hefur verið frestað samgöngur eru víða í lamasessi þar sem aðskilnaðarsinnar hafa lokað vegum og götum þá hafa mótmælendur kveikt í bílum og

búist er við enn meiri hörku í mótmælunum í kvöld

sáu sig tilneydd til að láta glæpaforingjann Ovidio Guzmán lausan úr haldi eftir að vargöld braust út í borginni Culiacán við handtöku hans hann er talinn hafa tekið við stjórn Sinaloa glæpasamtakanna af föður sínum El

árum snir hans eru þó enn taldir stórtækir í fíkniefnasmygli til Bandaríkjanna í gær komst hún á snoðir um að félagar í genginu héldu til í húsi á svæðinu réðst til atlögu á mörgum stöðum í borginni eftir handtöku og olli mikilli skelfingu meðal almennings í marga klukkutíma glæpamenn skutu á lögreglu og flúði stór hópur fanga úr fangelsi í borginni meðan á

kveikt var í bílum og þá lokaði gengið mikilvægum umferðaræðum í borginni öryggissveitir neyddust til að hörfa og

til að tryggja öryggi almennra borgara að sögn forseta landsins landsfundur Vinstri grænna hófst síðdegis Katrín Jakobsdóttir formaður lauk opnunarræðu sinni á sjöunda tímanum Þórdís Arnljótsdóttir fréttamaður er á grand hóteli þar sem fundurinn fer fram hvað er á dagskránni núna er á grand hóteli þar sem fundurinn fer fram hvað er á dagskránni núna

árin tvö sem v g Sjálfstæðisflokkur

og Framsókn hafa verið saman í ríkisstjórn undir forystu hennar hún fór fyrir tveimur árum ræddi ég líka um pólitískan stöðugleika

vinstrimönnum líkar gjarnan illa

dulmál hægrimanna um að halda fátæku fólki niðri en heimurinn hefur því miður breyst og svörtustu hafa nú náð

góðum tökum á ég

trúi því að ríkisstjórnin okkar sé dæmi um slíkt samtal sem við teflum fram til að koma í veg fyrir glundroða glundroða sem sagan hefur sýnt okkur að getur haft skelfilegar afleiðingar forsenda þess að við treystum okkur

er að Vinstrihreyfingin grænt framboð

býr að skýrri og heildstæðri stefnu við vitum því hvar við getum sótt fram og hvar við getum gefið eftir í samstarfi við aðra flokka við erum stödd í hálfleik höfum ekki siglt sigrinum í höfn

mörgu leyti átt góðan fyrri hálfleik og ég er þess fullviss

Ingi Guðbrandsson umhverfisráðherra hefur þegar lýst því yfir að hann bjóði sig fram þriðja æðsta embættið hjá v g er ritarinn

en það er helst að hlusta

almennir borgarar hafa látið lífið í loftárásum nærri borginni Ras al Ain í norðurhluta Sýrlands í dag þrátt fyrir að vopnahlé hafi verið samþykkt í gær

í gær að Tyrkir hefðu samþykkt að láta af hernaðaraðgerðum í norðurhluta Sýrlands samkvæmt samkomulagi Bandaríkjamanna og Tyrkja stendur vopnahléið í fimm daga í því felst að Kúrdum er ætlað að fara með lið sitt minnst þrjátíu og tveggja kílómetra frá landamærum Tyrklands Kúrdar segja hins vegar að bæði loft mannréttindasamtök hafa greint frá því að minnst fjórtán almennir borgarar hafi

í dag mannréttindasamtökin Amnesty International sökuðu tyrknesk stjórnvöld í dag um stríðsglæpi og alvarleg brot á alþjóðasáttmálum allt að þrjú hundruð þúsund manns hafa þurft að flýja heimili sín í norðurhluta Sýrlands eftir að átökin hófust Donald Trump Bandaríkjaforseti ávarpaði stuðningsmenn sína í Texas í nótt forseti Tyrklands sagði af og frá að enn væru átök á svæðinu þó sé herlið Tyrkja enn á svæðinu til að tryggja að Bandaríkjamenn standi við loforð sín um að Kúrdar fari þaðan að minnsta kosti sextíu og tveir létust og yfir hundrað særðust þegar sprengja sprakk í mosku í héraði í austurhluta Afganistans í dag fjöldi fólks var þar við

var framið hrundi við sprenginguna enginn hefur enn lýst árásinni á hendur sér talibanar og vígamenn Íslamska

ríkisins hafa staðið að hryðjuverkum á þessum slóðum

sendu frá sér yfirlýsingu síðdegis þar sem þeir höfnuðu því að standa að árásinni og fordæmdu hana settur forstjóri Reykjalundar segir það forgangsmál að bregðast við ólgu sem braust út meðal starfsfólks í síðustu viku vinna þurfi úr því sem gerðist og horfa fram á veginn þrír læknar hafa sagt upp störfum á Reykjalundi frá því í síðustu viku mikil óánægja braust þá út eftir að bæði forstjóra og framkvæmdastjóra lækninga var sagt upp störfum settur forstjóri Reykjalundar leggur áherslu á aukna upplýsingagjöf til starfsfólks það hafa verið misvísandi upplýsingar sem hafa farið í gang og mér finnst mikilvægt að að fólk fái upplýsingar frá fyrstu hendi það er á ábyrgð okkar í framkvæmdastjórn að upplýsa um hvað

er í gangi hverju sinni lykilatriði sé að

tryggja það að starfsfólki finnist það öruggt í sínu umhverfi starfsfólk hafi hlúð vel hvert að öðru og ekki sé stefnt sérstaklega að því að fá utanaðkomandi sérfræðing inn til þess að bregðast við stöðunni ef

á næstu vikum að að einstakir starfshópar eða einstaklingar þurfi segir Herdís að sjúklingar séu þakklátir fyrir það að ástandið hafi ekki bitnað frekar á þeim brýnast sé að tryggja áfram þjónustu við sjúklinga við þurfum að vinna að sjálfsögðu úr því sem er að baki og jafna okkur en það eru endalaus tækifæri fram undan og fullt af spennandi verkefnum hér Ingibjörg Pálmadóttir hefur selt allan sinn hlut í Fréttablaðinu sem sameinast sjónvarpsstöðinni Hringbraut með tilkomu nýrra hluthafa nýráðinn ritstjóri blaðsins boðar breytingar með nýrri stjórn tilkynnt var um samrunann á starfsmannafundi hjá Fréttablaðinu í morgun Jón Þórisson er einn hluthafa en hann tók við

í dag og starfar við hlið Davíðs Stefánssonar Jón er fyrrverandi forstjóri v b s banka og starfaði um skeið sem blaðamaður á Morgunblaðinu verða gerðar einhverjar breytingar á blaðinu á þessari stundu liggur það nú

ekki fyrir en það er hluti af því þegar nýir menn koma til til verkefnisins eins og þessa að einhverjar breytingar hljóta að verða

Helgi Magnússon fjárfestir er aðaleigandi torgs e h f sem á og rekur blaðið og tengda miðla hann keypti helmingshlut Ingibjargar Pálmadóttur í Fréttablaðinu

sem hættir nú öllum afskiptum af því hinn helminginn keypti Helgi fyrr á þessu ári fáist samþykki fyrir

samrunanum verða vefir fjölmiðlanna sameinaðir og sjónvarpsstöðin Hringbraut flutt í höfuðstöðvar Fréttablaðsins á

og vörn að því leyti umhverfi fjölmiðla hér á Íslandi er erfitt þá bregðast menn við með því að sækja fram með þessum hætti sjónvarpsstjóri sameinaðra miðla segir að það komi til greina að sjónvarpa fréttum samlegðaráhrifin eru mikil þurfa að taka höndum saman í því umhverfi sem þeir

ég hef fulla trú á því að þessir miðlar rími vel saman á Seyðisfirði hefur verið opnað öllum og nú geta bæjarbúar hist og borðað saman hollan og góðan mat í hádeginu skólastjórinn segir of mikið gert af því að aðskilja fólkið í bænum í Herðubreið á Seyðisfirði er nú eldað fyrir alla sem vilja koma þangað og kaupa sér mat í hádeginu áður var brytjað niður og mallað á mörgum stöðum í bænum en þarna er nú sameinað

eldhús fyrir grunn og leikskóla LungA skólann og veitingastaðinn ölduna í grunninn mega allir koma og við sjáum fyrir okkur að eldri borgarar hér á Seyðisfirði þeir eru sérstaklega velkomnir nemendur í skólunum og aðrir sem vilja þetta er í raun og veru opið eldhús ég sem sagt var að fá ferskan þorsk og baka hann í ofni með vínberjum og brokkolí og smá sítrónu og hvítlauk

er búinn að vera hérna í þrjá daga og sýnist allir borða matinn

þegar við tókum við Herðubreið sem

týpískt félags og menningarheimili úti á landi frekar dautt í rauninni það var ekki mikil starfsemi í gangi í húsinu þannig að þetta er búið að vera draumurinn síðan við tókum við þannig að við erum gríðarlega sáttar með allt þetta líf sem er komið inn í húsið það samveru og það er samvera kynslóðanna við höfum verið svolítið góð í því að setja veggi á milli kynslóðanna

hérna viljum við alls ekki vera í því við viljum vera saman á morgun verður fremur hæg átt en strekkingur norðvestan til síðdegis bjart veður á Norður og Austurlandi en að mestu

suðvestan til hiti á bilinu tvö til átta stig en víða frost í nótt norðan og

Sigurður Jónsson veðurfræðingur fer nánar yfir veðrið strax að loknum íþróttum Edda Sif Pálsdóttir ætlar að segja okkur hvað ber hæst í íþróttum í kvöld

Björgvin Páll Gústavsson er á heimleið úr atvinnumennsku og stefnir á að spila í úrvalsdeildinni hér heima á næsta tímabili kylfingarnir Ólafía Þórunn Kristinsdóttir og Valdís Þóra Jónsdóttir komast ekki á bandarísku

mótaröðina í golfi í ár og Krasimir Balakov þjálfari búlgarska karlalandsliðsins í fótbolta sagði af sér í dag í kjölfar kynþáttaníðs búlgarskra áhorfenda í leik gegn Englandi á mánudaginn stjórnvöld mótmæla því að Ísland hafi verið sett á lista ríkja með ónægar varnir gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka þingmaður Viðreisnar við erum stödd í leikhléi og höfum átt góðan fyrri hálfleik sagði Katrín Jakobsdóttir formaður Vinstri grænna í opnunarræðu landsfundar flokksins sem hófst í dag hún kveðst þess fullviss að að leikslokum muni sigur nást mörg hundruð þúsund mótmæltu í dag fangelsisdómum yfir leiðtogum aðskilnaðarsinna búist er við að meiri harka færist í mótmælin í

í kvöld lögregla í borginni Culiacán í Mexíkó neyddist til að sleppa syni

úr haldi eftir að vargöld brast á á götum borgarinnar á Seyðisfirði skiptir ekki máli hvort þú ert grunnskólanemandi vörubílstjóri eða eldri borgari allir geta borðað saman hádegismat í tilraun með eins konar